אלא קונט בצל חארק ו בג'ית נחמי אלעלם מן עג'ו פאדאא אול וחדה גאנדירה היא נג'מע אלמעלומאת עליהם נקט אלדעף כיפאש קיתוואסלו ו שחל מן ואחד קיין פייהם, מןבעיד גאנדיר חכמה מזכיה משי גר בלקווא ולקין חתי בעלקלא ואלטכנולוגיה מןעגדרש נרבח וחדי נחתאג פיריק מתקאמל קול ואחד פייהם ענדו דור ו גאני נהאול נתגנב אלדם ונשוף קש מומכן אלתפאهم מן לפני אלחרב ולکن אינ אצטארת נדאפע ען אלארד דיעלי חתי אלניהאיה.